Kompyuterning asosiy komponentlari bular <hesitation> albatta, monitor, klaviatura va sichqoncha bo'lishi kerak. <hesitation> Ko'pgina qo'shimcha tashqi qurilmalar ham bor bular: printer, skaner, yuqori sig'imli tashqi disklar va boshqalar kiradi. <hesitation> Lekin ularni sotib olish ham majburiy emas, ya'ni faqat ularni ehtiyoj sezganimizda olib ishlatsak ham bo'ladi. Lekin, monitor, klaviatura va sichqoncha bu - eng asosiy komponent hisoblanadi.